Ladan iwari, kupaki fandiwa loka. Ku suka fakako lekatei le kalau kutagi nai mancia di adat a ira kupaki ladan kameja ra tura kada malas.